Ari edian obho ani ulogho mobho mosaay gba bho ezoor oteeny edian olo ughol onunu onunu ipal did bua to sa bho tosigh miibaar aseghe niiboor aseghe neelel kedio ara ta aseghe atuiughi akum amutiom onunu opabho kedioamabobh eedi kedio ana tatu aseghe amute aseghe miibi iibi agei ina atu aseghe maboton na ara apakipalei atu alogh adighi ma amabobh obho emel onu bho etu miibi edian ikaany bho emaar eneghe molo oony ooy kale ikaany edian olo iteeny iyaan ezo bho egomaan ta aloor onuma ana dua to esi opo bho peezoor umina uteeny edia olo ughol araboko araboko oyiin ezo bho na ana ta kolomi zeedi atu asa alogh ni ina alogh eboton asa asughuron akir worobh aseghe mnnu alogh pa arooy obho le neebhum kar ilo ana uteeny ebha bho naru asi molo ara obuugh obho pibho nole sibho ana ta <hesitation> adighi bho igie anabobh ezo olo ole olo gibha olo agei amabobho ezo olo ole esi bha bho olo gbuak ghuala mezo olo ana ta ale meedian bho omeedi pa bho peeteeny aar olo eedi nedighi ta loor aru na pam rooy edian obho ezoor nole bho arikanya ariidiian mobho ezoor noole akom kondia ekona nole yogh na okolomi mi ibho bho posa po nole aseghe ara bo tom nara apaki paki atu alogh ta edian ibho odual pe eneghe aar mar ekoogho median bho miiyaam anogho zodi kar kar olo azuan azuan paar olo ineghe olo ezoor to le mole po mole ibha ana uteeny okpoki ibha ana nava mole bho piibha ama ta le okpo bho aami nabalagh suo bho ana okpoki olo ana orue dio ezo olo ana ta sa mo dian olo okpoki olo lo edian teemel onona olo inegtue aridian ibha bho noleeyogh kua be etede bho adi ikpar adol bho nekulom Ta adighe na sazi den no gbeel arooy mologh avo onogho ezoor ezo aghudum bho nalapar bho emar arooy bho naru nwe kua bho la ana tue anogho zami makpo olo teeligh avo enogho zami aghudum mo obho amina onogho ezoor meedian olo ezoor ko ole aru apam kedio aar olo uru otriyom olo aridian bho no teeny kedio uloghom mezo olo nolo aar bho adighi obho keghe okpoki ooy na kol kua kama ena olo Okpoki olo ena odi okpoki odi ena omuneen gha moony ooy kamem kamem olo ana ughi ta adigh pa na omiin aar olo ogho oru osaam ole so, teede aridian bho ami nabalagh suo bho siibha bho unoghoni paar obho ami na akol eedi edigh va bobo kar eru enogh ezoor edigh elogh maar enogho ezoor te pin otu opelam ze zoor epelom edian obho to nu ezoor mole keena netua moru opuran ezoor bho pin iloghom aghol iloghom eghol kin aar olo eena tetue edigh enogho molo ta tue ni apel ezoor tari edian bho ezoor no bebhiiy obho edian olo itu dio mage edian ibham gha dio mobaraka ibher io ar bho adighi bho keghe okpo izuan bo mologh teedian bho ulogh io aar bho adighi keghe ana usa mezo ama osa dio mezo bho ibha bho pa aar olo aami ta tueni agba to kpo olo igbolo nam edian